खिडकी साफ कनू सबसे पैली एक कपडा ना धूल गंदगी साफ कन। वेकू बाद मुलैम कपडा एक ब्ल्टी पाणी मा निरमा घोल देन। फिर बल्टी मां कपडा डाली साफ कन। दुवि तीन बार फिर चमक जाली खिडकी